Bara inu tenam, enam na tei minom a si pussy a puisi, me enam na vavasus nom eve, ena na vavasus nome e bona, tea taem va tea ann nam pa dadao eve, mameha vuri enam pa sue keve. Benam vatei kie bona tebana teve tea goroho ore pa no gorohe tea tebana teve e puisi. Benam sue vade a taba`an teve enam pa vatei a taban teve nam pa vati enam re pa vadadao ne, enam re pa poka henanae, enam re pa sue kie. A si puisi tenam a hanenae e kitty, me enam na vavatei kinom e bona si tab`an, enam re pa vadadao ne "kitty ma ann". Ore pa ann. Na baitono komana nana benam paku nao kain sign tabae na kona nana, kahi nao nao tea ann. Ore pa nao tea ann. A tebana teve nam na tatagi nom e be rake tea goroho ore pa no goroho batamana teo hum teve suku venei, eve pussy na rakerake rakaha bata tea goroho rihina rara me enam me na rakerake rakanom a si pussy bona suku venei, eve na ann, assiasun nana bono keusu. Beo kesu an rori evev repa an vibari enam na vasus roho eve tea asun ribono keusu teama inu tenam. Be baitono nao bea keusu poroporo mana pa kao hiavau ore pa no koto vamate bona keusu erau a keusu repa mate, me enam na mararae rakanom a si pussy tenam a si mata, na nata nina na bona, benam sue kie bona tabae ove pa beitono. Eve koa mata